Niva sot që ti je tu dal në ni qytet tjetër, <hesitation> jom shumë e lumtun për ty, e meriton. <hesitation> Ti je e bome për qytete ma t’mdhaja edhe për mundsi t’punës tjera ama prap se prap m’duhet me t’vet, çka t’shtyjti me bo kët sen? çka ndrroj? <hesitation> A tu ofru punë tjetër? Rrogë ma e madhe? çka ke qëllimi?